Beh tanto pe incomensâ beseugna impî a poela d'ægua e lasciâla à bagno diverse oe. Solo coscì segondo mi o o çibbo bruxou, carbonizzou o s'asmeuggia e intanto o cominsa a destaccâse.